Kito netai kotomoipisye, <hesitation> yekeinyoru lakwa nekaicham komie inai olingwai, inai tiondo ngwai, aas ninalte ngunoo. Kokainai olingwai <hesitation> akainai chito atepet oleu ko chito nemuch koiywei cheiso <hesitation> komuch imutu <hesitation> anda imutu. Ngokanae sikikuk andaini iwoo olingwai konai sigiki. Opwoti ole yekainai chito atepet.